<hesitation> taritki ko taritik aeng chependote, koo taritwe wendi taritwe netai kopoko ipu iin suswek konait kapchii nemiii susweki kocheru suswande, akolapatunee ako oletekchini keswet. Konaitu koyatecheni kwo niin kopokoipu akot ine nenyi, kopokocheng nenyi nengokapokoip akot nepo pandiat ngokaipu nepo ket wee pokoipu akonyokotech. Kotee kutun norok ko komeny kemeny kot kai ko komeny akolokchi ako tun kokeny laak taritwe.